بصراحة نحب نستكشف الفضاء الكواكب وعالم النجوم والكواكب والسماوات حاجة فيها ما تكتشف ، رغم أنو هو زادة المحيط هو مهم عالم البحار والداخل والكل انما هما الزوز مهمين ونحب نعملهم ، كان نبداو من اللولانية نبداو بالفضاء ومن بعد نمشيو للمحيطات الزوز عالم جميل.